<noise> guiseꞌe guistapaꞌ guis pari urruꞌubaꞌa kafe tu bixba kafe stu bixzubabsaꞌ se'e sarten cheruꞌur zakꞌ tu llit, cheruꞌur zakaꞌ toxob yezaꞌchelꞌkaꞌar sartey, porkaꞌa kasuel, chirararo lsakaꞌ to xobyezaꞌ gol saꞌkachirka kasuel, osakaꞌ toxekwelt, kaꞌa sarten, subakafe chigkaguiz suba bsaꞌachix kaꞌaguiz, chiꞌisarirosagaꞌ porsa' sarirxkaꞌ bueno comee <noise> napaꞌ sarten pariluauraꞌ txaꞌna sarten chenizaꞌniga chegaki tubini zaxanni ba gon yenidaꞌa wrorkaꞌa ayacasuel biꞌu kasuel yokeꞌe yog'xspostale kagayalaꞌa por klorau konaxe xagꞌ cha sarten yiꞌb. <hesitation>